ríkið getur keypt allt að þrjátíu prósent í fasteignum með ungu fólki og tekjulágum ef tillögur starfshóps um bætur á húsnæðismarkaði verða að veruleika formaður hópsins segir þessa leið hagkvæmari fyrir ríkið en auknar vaxtabætur hægt er að auka landsframleiðslu um tólf prósent með því að auka jafnrétti enn frekar segir sviðsstjóri jafnréttis og mannréttindamála hjá o e c d hún segir að Íslendingar séu til

fyrirmyndar í jafnréttismálum árlega er lýst eftir tæpri hálfri milljón barna í Bandaríkjunum fjölskylda drengs sem hvarf fyrir átta árum segist miður sín vegna þess að ungur maður villti á sér heimildir og sagðist vera týndi drengurinn að óbreyttu verður ekki hægt að ljúka við snjóflóðavarnir ofan byggða fyrr en um miðja öldina eða fjörutíu árum síðar en til stóð ofanflóðasjóður geymir á annan tug milljarða ný rannsókn leiðir í ljós að

sem vegur aðeins fjörutíu grömm flýgur tíu þúsund kílómetra leið frá Íslandi til Kyrrahafs þetta er um fjögur þúsund kílómetrum lengri leið

gott kvöld Gunnar Bragi Sveinsson þingflokksformaður Miðflokksins og einn er kominn í leyfi frá þingstörfum þetta tilkynnti hann síðdegis í tölvupósti sem hann sendi á formenn og þingflokksformenn flokka á Alþingi að undanskildum Pírötum og Flokki fólksins í tölvupóstinum segir Gunnar Bragi ekkert um ástæður leyfisins eða hve lengi hann ætli að vera frá

svaraði ekki símtölum fréttastofu í dag

Sigmundur Davíð Gunnlaugsson formaður flokksins

anna Kolbrún Árnadóttir þingmaður Miðflokksins sagði í samtali við fréttastofu að hún vissi lítið um málið annað en það að ákvörðun Gunnars Braga væri af persónulegum ástæðum aðspurð játaði hún því að ákvörðun Gunnars

sér stuttan aðdraganda hún sagðist eiga von á því að Bergþór Ólason taki við sem þingflokksformaður frá og með mánudegi þingflokkurinn hafi ekki gert frekari ráðstafanir að svo komnu máli að öðru leyti en því að

Una María Óskarsdóttir

taki sæti fyrir Gunnar Braga frá og með mánudegi lagt er til að ríkið kaupi allt að þrjátíu prósent í íbúðum með ungu og tekjulágu fólki þetta er á meðal fjórtán tillagna að bótum á húsnæðismarkaði sem kynntar voru í dag starfshópur félags og

kynnti í dag skýrslu um lækkun

ungs fólks og tekjulágra inn á húsnæðismarkað tillögurnar eru hluti af samkomulagi stjórnvalda verkalýðshreyfinga og Samtaka atvinnulífsins starfshópurinn kynnti fjórtán tillögur og er því af nægu að taka ráðherra sagði í dag að stefnt yrði að því að koma því sem sneri

að húsnæðismálum að á næsta þingi þessar tillögur voru frá upphafi unnar í samráði við aðila hagsmunaaðila heyrðum í hagsmunasamtökum heimilanna heyrðum í aðilum vinnumarkaðarins og svo þegar tillögur fóru að mótast aftur og til þess að sjá hvort við værum á réttri leið með þetta

eru kannski ný vinnubrögð að gera þetta með þessum hætti fram hefur komið að stjórnvöld ætla að leggja áherslu

á að koma annarri og fjórðu tillögu í framkvæmd

felst í því að ríkið kaupir íbúðir með fólki frá fimmtán til þrjátíu prósent af kaupverði og eru án afborgana fyrir ríkið er þetta ágætislausn vegna þess að ólíkt til dæmis vaxtabótum sem renna úr ríkissjóði og eru bara útgjöld þá myndar þetta allavega eign í ríkissjóði og þannig séð möguleika ef að eignin heldur verðgildi sínu eða hækkar þá fær ríkissjóður eitthvað til baka

tillagan leggur áherslu á að þrjú komma fimm prósenta af iðgjaldi fólks megi ráðstafa inn á fasteignir hjá ungu fólki nú þegar er heimild til ráðstöfunar á allt að sex prósentum séreignarsparnaðar skattfrjálst til fyrstu íbúðakaupa og yrði sú heimild þá útvíkkuð þannig að samtals níu komma fimm prósent af launum væri hægt að nýta til kaupa ungt fólk og tekjulágt er að leggja stóran hluta af sínum launum í lífeyrissjóð og hugsanlega snemma á ævinni

en var fyrir fyrri kynslóðir

þessi hugmyndafræði á bak við þetta er að segja eigum við ekki leyfa fólki að að nota fyrsta fyrsta sparnað til að hafa allavega það val að safna fyrir íbúð taka lægri lán eða greiða þau hraðar niður minni vaxtabirgði í gegnum lífið og síðan þegar þú kemur fram í

og hefst taka ellilífeyris þá áttu þessi tólf prósent sem þú lagðir í lífeyrissjóðinn og þú átt

íbúð sem þú þarft ekki að borga háa leigu af og það líka eru lífskjör í ellinni

verið varhugavert en mér líst vel á þessar leiðir

tillit til fólks sem missti húsnæði

sem ekki getur keypt sér húsnæði

eru aðgerðir þarna til að vega upp á móti banni á fjörutíu ára lánum verslunarmenn og félagar í Starfsgreinasambandinu sem fréttastofa náði tali af í dag voru almennt sáttir við

nýjan kjarasamning félaganna sumir efuðust um að launahækkanirnar skiluðu sér í vasann og sagðist vilja að ábyrgð starfsins væri metin til launa aðilar vinnumarkaðarins undirrituðu svokallaða

laust fyrir miðnætti á miðvikudag þeir eiga að gilda í þrjú og hálft ár samkvæmt þeim eiga lægstu laun að hækka mest eða um þrjátíu prósent þá á að hækka orlofsuppbót barnabætur lækka skatta og draga úr verðtryggingunni en hvað finnst félagsmönnum um þessa niðurstöðu ég held að þetta hafi bara verið nokkuð sanngjörn og skynsöm ákvörðun að vera ekkert að keyra launin

að viðurkenna það að ég hélt þeir myndu ekki

já ég er mjög mjög ánægð svo bara ekki trufla að mótmæla kannski í þessari lotu ásættanlegt en ég hefði viljað sjá miklu hærri tölu fyrir okkur

sem við höfum

ekki alveg gerast nei ekki neitt

bara

fólk sér það ekki strax félögin kynna kjarasamninginn fyrir félagsmönnum í næstu viku atkvæðagreiðslu á að ljúka fyrir tuttugasta og fjórða apríl að kjósa með þeim já nei já ég held það ég er

búin að lesa þetta það mikil segja en jú ætli það ekki forsætisráðherra Bretlands fór formlega fram á það við aðildarríki Evrópusambandsins í dag að þau veiti Bretum lengri frest til útgöngu úr sambandinu í bréfi May kemur fram ósk um frest

hafði í morgun eftir embættismanni í Brussel að Donald Tusk

forseti leiðtogaráðs Evrópusambandsins ætlaði að leggja það til við aðildarríki að þau veittu Bretum tólf mánaða frest til að þeim gefist tími til að skipuleggja betur

málið verði rætt á leiðtogafundi sambandsins í næstu viku hagkvæmast er að ríkið standi straum af kostnaði við vegaumbætur þetta er niðurstaða starfshóps á vegum

samgönguráðherra að öðrum kosti sé skynsamlegt að stofna opinbert hlutafélag og taka upp gjaldtöku til að ná upp í kostnað samfélagslegur kostnaður vegna umferðarslysa er fjörutíu til sextíu milljarðar króna

kemur fram í niðurstöðum starfshóps sem skilaði samgönguráðherra skýrslu í dag hópurinn skoðaði ekki framkvæmdir sem ráðast þarf í á höfuðborgarsvæðinu þar sem það er ákveðið í samvinnu sveitarfélaga þar og

ráðherra starfshópurinn leggur til að níu framkvæmdum verði flýtt og ráðist verði í þær á næstu sjö árum það er breikkun Suðurlandsvegar frá Skeiðavegamótum að Selfossi lagning nýs vegar norðaustan Selfoss með nýrri brú yfir Ölfusá tólf kílómetra kafli Suðurlandsvegar milli Hveragerðis og Selfoss verði með aðskildum akbrautum

Suðurlandsvegur frá Fossvöllum að Norðlingavaði verði tvöfaldaður Reykjanesbraut verði tvöfölduð milli Krýsuvíkurvegar og

Vesturlandsvegur milli Þingvallavegar og Leirvogstungu og um Kjalarnes verði breikkaður einnig milli Hvalfjarðarganga og Borgarness og þá er lagt til að Grindavíkurvegur verði breikkaður kostnaðurinn við þessar níu framkvæmdir er talinn nema um fjörutíu milljörðum króna ódýrast er fyrir samfélagið er að fara hina hefðbundnu leið

að fjármunir til þessarar uppbyggingar komi af fjárlögum og í gegnum samgönguáætlun ef það er ekki fyrir hendi

verði til opinbert hlutafélag sem sjái um framkvæmd og fjármögnun og innheimti síðan notendagjöld eða veggjöld við erum að setja fjóra milljarða til viðbótar á núverandi fjármálaáætlun og það mun ekkert

tuttugu milljarð a á næstu fimm árum endurskoðuð samgönguáætlun verði lögð fram í haust en hvað með gjaldtöku er það að fara að gerast já með einhverjum hætti er hún án efa að fara að gerast það er til umræðu við sveitarfélög á höfuðborgarsvæðinu Donald Trump forseti Bandaríkjanna hefur horfið frá áformum sínum um að láta reisa múr á landamærum Mexíkó í bili í staðinn hótar hann stjórnvöldum í Mexíkó nái þau ekki að stöðva straum fólks yfir landamærin bæði í kosningabaráttunni og eftir að hann tók við embætti forseta Bandaríkjanna hefur Donald Trump verið tíðrætt um vegg á landamærum Bandaríkjanna og Mexíkó í dag tilkynnti forsetinn að hann hyggðist frekar biðla til stjórnvalda í Mexíkó um að stöðva flæði eiturlyfja og ólöglegra innflytjenda yfir til Bandaríkjanna

innan árs hyggst hann setja á innflutning frá Mexíkó sérstaklega á bíla gangi

það ekki gæti veggurinn allt eins farið aftur á dagskrá ástæðuna fyrir viðsnúningnum segir Trump meðal annars árangur

stjórnvalda í því að stemma stigu við flutningi fólks yfir til Bandaríkjanna undanfarið einnig gæti þó haft áhrif á ákvörðunina

hve illa ríkisstjórn hans hefur gengið að fá samþykki Bandaríkjaþings og stjórnvalda í Mexíkó til að veita fé til verksins líkt og til stóð sjómannafélag Íslands hefur ákveðið að boða til nýrra kosninga í stjórn félagsins til að hefja yfir vafa að frambjóðendur á listum stjórnar félagsins sitji í óumdeildu umboði félagsmanna þetta kemur fram í yfirlýsingu á vefsíðu félagsins

Félagsdómur komst að þeirri niðurstöðu í nóvember að óheimilt væri að gera greiðslu félagsgjalda í þrjú ár að skilyrði fyrir kjörgengi í félaginu niðurstaðan snerist um kosningar í félaginu í fyrra þar sem Maríu Einarsdóttur var meinað að gefa kost á sér á þessum forsendum Félagsdómur féllst í febrúar á að brottrekstur hennar hefði verið óheimill

við fréttastofu að hún og hennar framboðslisti íhugi að gefa aftur kost á sér ef óháður aðili hefur umsjón með framkvæmd atkvæðagreiðslunnar nánast hvergi í veröldinni hafa konur betra tækifæri til þess að komast í stjórnunarstöður eða til þess að ná langt á vinnumarkaði en hér á landi segir sviðsstjóri jafnréttis og mannréttindamála hjá o e c d kynjajafnrétti í atvinnulífinu

var í forgrunni á ráðstefnunni framtíð vinnunnar sem var haldin í Hörpu í dag og í gær ráðstefnan var haldin í samstarfi Norrænu ráðherranefndarinnar og Alþjóðavinnumálastofnunarinnar sem kynnti nýverið niðurstöður rannsóknar sem á að verða leiðsögn um hvernig best megi stuðla að félagslegu réttlæti á tuttugustu og fyrstu öldinni áætlunin er að niðurstöður hennar og ráðstefnunnar hafi áhrif á stefnumótun stjórnvalda ein þeirra sem fluttu erindi á sviðsstjóri jafnréttis og mannréttindamála hjá o e c d Efnahags og framfarastofnun Evrópu í erindi sínu fjallaði hún um áhrif

á vinnumarkaði á landsframleiðslu

þá segir hún að Íslendingar standi sig sérstaklega vel í jafnréttismálum

drengs sem hvarf fyrir átta árum segist miður sín yfir því að ungur maður haf i í vikunni logið því að hann væri drengurinn tæplega hálf milljón tilkynninga um týnd börn berast yfirvöldum í Bandaríkjunum ár

í Bandaríkjunum hafði á miðvikudag afskipti af ungum manni sem sagðist vera

drengur sem leitað hefur verið að frá árinu tvö þúsund og ellefu við nánari eftirgrennslan kom í ljós að Timmothy var ekki fundinn maðurinn er tuttugu og þriggja ára síbrotamaður sem nýverið slapp úr fangelsi

var sex ára þegar móðir hans sótti hann snemma í skólann dag einn fyrir um átta árum hún fór með hann í dýragarð og aðra skemmtigarða en fyrirfór sér svo á hótelherbergi í Illinois hún skildi eftir sig bréf þar sem stóð að

væri í öruggum höndum en að þau sem leituðu hans myndu aldrei finna hann og það hefur hingað til reynst rétt

er ekki einn árlega er lýst eftir fjögur hundruð og sextíu þúsund börnum í Bandaríkjunum til samanburðar má nefna að lýst er eftir um hundrað þúsund börnum í Þýskalandi ár hvert árlega er lýst eftir um

barna sem lýst er eftir í Bandaríkjunum stingur af af sjálfsdáðum fjögur prósent eru numin á brott af einhverjum í fjölskyldunni þrjú prósent er ungt fólk á aldrinum átján til tuttugu ára hverra brotthvarf á sér engar augljósar skýringar eitt prósent eru numin á brott af einhverjum sér óskyldum eða hverfa af öðrum orsökum flest barnanna finnast mörg fljótlega eftir að lýst er eftir þeim önnur aðeins síðar og svo eru það þau sem finnast aldrei það tekur að óbreyttu þrjátíu ár í viðbót að verja byggðir landsins fyrir snjóflóðum ljúka átti verkefninu tvö þúsund og tíu bæjarstjórinn í Fjallabyggð segir óviðunandi hversu hægt þetta gengur uppbygging snjóflóðavarnargarða hér á Siglufirði hófst fyrir um tuttugu árum síðan hafa framkvæmdir staðið með hléum en verkefnið er stórt og er enn ekki lokið það er þó vel við hæfi að hér fari nú fram alþjóðleg ráðstefna um snjóflóðavarnir þar voru færustu sérfræðingar samankomnir og ræddu meðal annars hvernig hefði gengið að verja byggðir landsins fyrir snjóflóðum því stóra verkefni var hleypt af stokkunum með fjármunum úr ofanflóðasjóði

mannskæð snjóflóð í Súðavík og á Flateyri nítján hundruð níutíu og fimm á síðustu tuttugu árum hefur verið gert hættumat fyrir tuttugu og þrjú byggðarlög og reistar varnir á fimmtán stöðum en nokkur verkefni eru langt komin í undirbúningi heildarkostnaðurinn er um fjörutíu milljarðar og það sem er búið að framkvæma reiknað fram til dagsins í dag er af stærðargráðunni tuttugu og einn milljarður og þá eru nítján milljarðar það sem eftir er það er sem sagt

á eftir að taka einn stóran áfanga og okkur þykir frestað með ofanflóðasjóð fullan af peningum þannig að við skiljum það ekki Hafsteinn segir að vel á annan tug milljarða sé í ofanflóðasjóði en framkvæmdahraðinn ráðist af fjárlögum að óbreyttu taki langan tíma að klára verkið ætli það sé ekki stærðargráðunni þrjátíu ár eða um fjörutíu árum síðar en til stóð en síðan hefur það gerst að það eru fleiri byggðarlög sem þurfa á vörnum að halda það var hægt á framkvæmdum vegna þess að það var of mikil þensla í þjóðfélaginu það hefur hægt á framkvæmdum vegna þess að það er of mikil kreppa

óásættanlegt þegar það eru nægir fjármunir til og tekið frá á hverju ári fyrir þessu auðvitað verða menn að ljúka þessu eðlilegt sé að hægja á í mikilli þenslu en það sé ekki raunin í dag þetta mætti ganga hraðar vissulega það er alveg ljóst árlegur

Kvennaskólans í Reykjavík var í dag nemendur í öðrum bekk klæddust íslenskum þjóðbúningi og gerðu sér glaðan dag hefðin er nær aldargömul nemendur tóku daginn snemma og dönsuðu og sungu á tveimur hjúkrunarheimilum og í miðborginni undirbúningur hefur

Reynir Jónasson fylgdi hópnum í dag líkt og undanfarin ár

vísindamenn hafa nú leyst ráðgátuna um það hvert

óðinshanar fljúga þegar þeir yfirgefa varpstöðvar sínar á Íslandi á haustin þessi smái flýgur tíu þúsund kílómetra leið til þess að geta gætt sér á

úti fyrir ströndum Perú yfir veturinn er algengur um allt land og þekkist vel á því hvernig hann ber sig að við fæðuleit hann hringsnýst á sundi og

upp fæðu

gogginum ótt og títt í vatnið og tínir upp

þetta er ein af fáum íslenskum fuglategundum sem mann hafa ekki vitað hvert færi á veturna einna helst hefur menn grunað að hann flygi til Arabíuskaga

ný rannsókn leitt annað í ljós þá fara þeir yfir í Kyrrahafið og undan ströndum

vegur ekki nema fjörutíu grömm en tekst að fljúga til Perú sem er tíu þúsund

kílómetra leið hann tekur þetta í skrefum

en ekki sundfugl þá getur hann samt sem áður synt vegna þess að hann er með svokallaðar

víða hérna á fersku vatni á sumrin syndandi

er hátt í þrjá mánuði á leiðinni suður um haf en ekki nema um mánuð að fljúga til baka til Íslands er óvenjulegur fugl það er karlfuglinn sem ungar út eggjunum og sér algerlega um ungana og uppeldi þeirra á morgun er útlit fyrir hæga átt og bjartviðri víða um land en austan

mjakast smám saman upp á við fjögurra til átta stig yfir

er útlit fyrir

næturfrost víða um land Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur fer með veðurfregnir að loknum íþróttum Kristjana Arnarsdóttir

RÚV hefjast í kvöld þegar bestu landsins mætast í úrslitum meistara meistaranna í í sjónvarpssal Hannes Þór Halldórsson landsliðsmarkvörður hefur fengið sig lausan frá

gæti verið á heimleið úr atvinnumennsku og það var æsispennandi úrslitakvöldið í meistaradeildinni í hestaíþróttum í gærkvöld ríkið getur keypt allt að þrjátíu prósent í fasteignum með ungu fólki og tekjulágum ef tillögur starfshóps um bætur á húsnæðismarkaði verða að veruleika formaður hópsins segir þessa leið hagkvæmari fyrir ríkið en auknar vaxtabætur hægt er að auka landsframleiðslu um tólf prósent með því að auka jafnrétti enn frekar segir sviðsstjóri jafnréttis og mannréttindamála hjá o e c d hún segir að Íslendingar séu til fyrirmyndar í jafnréttismálum árlega er lýst eftir tæpri hálfri milljón barna í Bandaríkjunum fjölskylda drengs sem hvarf fyrir átta árum segist miður sín vegna þess að ungur maður villti á sér heimildir og sagðist vera týndi drengurinn að óbreyttu verður ekki hægt að ljúka við snjóflóðavarnir ofan byggða fyrr en um miðja öldina eða fjörutíu árum síðar en til stóð ofanflóðasjóður geymir á annan tug milljarða